Abinda ɗawa au suti sima shina ɗuɗu pani ti hyel thlutra ni. E kwas ɗan wake, dan waker atsir, kali alkam tin nda paktah anti nɗi bwatah anati kwasa shike nan.